Amia gavada vagava akaro'a aonanai amia ro'ava e'u monida a'abidia e'u rada gavadada avavaida ro'ava. Agonaro'ava e'u rumada gavadada agavadada, agavana ro'ava, emai aniani da gavadada, emai gubunada, naku'uda eda va'auda gavadada, naida emai boakauda, kukuda, emai e'u agogauda gavadada, e'u parao uma uma da gavdada, e'u makedida gavadada, agavanda ro'ava. Amakedi ro'ava a'ana a'a e'u monina babaga, i'ivaruna babaga a'abiava a'ana s'uka a'ana saidinai akoreava iegedada a'anai a'ero agana ro'a e'u gavada makedida gavadada agava ro'ava. Monina su'una akorea ro'ava e'u gurigurina gavanana. Agana aguriguri ro'ava a'ana ai e'u baskedina aonanai augana ui ro'ava. A ero amai ro'ava arinana. Ai e ero agana a makedi ro'ava a'ana ae'adi a'a e'u monina ema babaga ema kubu gere'anana arasa ro'ava. Mora'i a'abia ro'ava a'ana e'u gavada vaida a'ana ai aukunda ro'ava, ai gavada koino agava ro'ava. I'ivaru na babaga a'abiava a'ana su'uka a'anana abukai akoreava su'uka a'anai abukai akoreava. E'u sodina aonanai a'ana ai aero aganava a'a aenanaiai akoreado a'ana a'abiava amai ainava a iusiriava. hesitaiton e'u gavada avavaidia va agana agavagava ainiava o aveniveni ainiava. Kauda ero edamai aonanai geba ve'o, o ti ve'o, o eda ganagere'ada vaida aodadai ge sodiro'ava ai ia monina kaivakai akoreava a'ana ai a'abiasinava ai avenidiava. Asia uma abia uma gana emui rada ganagere'adada uma vavaida akaro'ava. Inoka ai egenana a'ana ai akoreado ai emai ro'ava. Asia ro'ava i'inana geo eda puru o. Gava eda puru aonanai a'ana ai ia monina egenana a'ana ai isa abia isa ega ganagere'ada aodadai isa isa abi korena. Eganaro'a agoda vaida taemda aodadai a'ana ai gavaka ve'o aonanai, a'ananai, moni kave'o, gavaka kave'o aonanai a'ana, amia ro'a araro'ava ei e'u monida ai geve'o. Ai monina ai monda geve'o be ai a'a rana a'abiava a'ana ai monina aenai ema mai ero ama abia ama gananainia a'a e'u rana gavanana ama vavaia. Vamia vamia aonanai a'ana kauda vaida aenai ai no gemaiva ai monda gemai va ai monda ge, edamai o ia imaiva isanimuiva a'ana ounanai inoku ia mona i'inanai i venimui va emui boaka o, emui vugava vuani. Ai a'a monina iabiava o ai ira'au gagava. O ia agana kamia ka radorado va aonanai ia monina geveniga inoku ai ega rada gavadada kara ka gemai ge veniga va. Ai ega urana gavanana isagana isa vavaia. Imia imiava igana i makedi i;ivaruna gagava na veveau, i'ivaruna gava gavana veveai, i'ivaruna gavagava na da veveau. I'ivaruna kauda eda mai eda abitore be, mara mara ani or ago gavai inoku vimai viveni. Ko i'ivaruna a'ana visia o ve'o badinana ai marana a'ana ai emai gavada makamaka dada vaida vigava ounanai abitore ve'o.